<hesitation> enyinyi ekpla la sa mola kpo enyinyi mola si lo angyi mola rii ehen ŋwo hwa ŋwo khro ehen zga ba ŋwo hwenyinyi mbo ŋwo taba tŋalo ase mbo koma owo ba ŋwo ozga sakhpa aba ŋwo sa kpo enyinyi ba tumatu angyi aŋwo sa si enyinyi lo mbo ugi esakhpa ekyekre mo tputpu nga mo atŋa toh <hesitation> enyinyi he lo, lo awo ndundundmu enyinyi ekpakha woma, enyinyi ugbi woma, enyinyi kyikyipi awu woma, enyinyi kyikyip amhmo woma enyinyi <hesitation> eh akpla hwon <hesitation> ba alehu ta so ra su duka ahi lo, lo woma lawo ndundundmu obze ŋwo zga ehren sakhpa oba ŋwo ghre se eh enyinyi hwo enyinyi hwo ndundundmu sob. okhrenbhga ka lo ŋworii lo ambo ŋwo urii lo gŋoraŋ mbo ambo oba ŋwo kpolo ba se enyinyi awo awondz awodede kala ehren sakhpa obze ŋwo urii lo ŋwo gŋoraŋ balo wo kahe mbole lo ŋwo taba gŋoraŋ lo mbo chuku kahe me klo lu chewa enyinyi hi lo wo ndzendze, enyinyi eneme, enyinyi eh eh eh ajhu ambo awoma enyinyi <hesitation> ndzendze akpla lo enyinyi lo wo ndzendze awo ndundundmu so bele koma mo ahwon mbo se omo se ba moasi yaya lo ndundundmu moasi lo so aba gu are aya gŋo klo shine ŋwo sko lo nga ba seda mo so enyinyi lo ah lawo ndzendze oba lo wo mbo ŋwo gŋoraŋ algo mbo.